<hesitation> kiti kama xachi yó ta hó kovió, kovió yó ta na konio noti, ta ni chini onio noti ta ni nixhiniti tá ho o on. xa suerte na nguan tá inka dabagana ta na nachokin'ná ta kogati chi kini kama xatí, ti'lo yó na dakeno iin yú noti tá iin hora lia kuanti, naxa ni nroti tá ni nravaniti ta ho konigo notí ho o on. tina yó tina yó ta kini nra kama tan na koni ti iin ilo ta nion kuanti ka ilo jan xakuayó xakuayó taton na ni va tututí na da ho o on. ho o on. kanritanití kuanti ta ni kanritati, ho o on. tikuai yó ti kuai yó ta kini nra kama tán xatí, tikuaiyó ta na koniti una kan tín miti tá ni naxani yátati tá xani xa ho o on. tututi xanti tá kini nra kama xatí, ho o on di kiti ho kama xachí yó ngu tiyó, tiyó'o yó ta xa hora xa hora kuanti tá naku miti kuanti ha ho o on. kiti armadillo kitijan ta ho kama tán xatí ha ho o on. kiti ho o on. nrotia, nrotia yó ta ho o on. na vé vé ni kuti tá, jan ni ta ni tuti na neti chón kuanti tá nini xanio ni neoti a ni tioti tá janní tá ho vaxhikagatí.